Nagwaku marere gi'ng'ombe marere nimalei gakonyanga mwakanyora kari mujeni, ukuvaa shirii mba avuguraaza kamarere gareza nusheri nudenera chai amungwa murumimra hango kha vinduvyenevo ndaviyanza ndayanza khuruga ing'ombe ndayanza vivukwanga vya hango shipusi nishirai munzu shikhukunya kuira majunguu, nimadamanu nigari munzu gononya vihuria gakaragakaraga zinguru, muunzu muohafaka, unyola munzu mutamanu, muunyaza mingali ga majunguu, khari unyara kuyanza uikare munzu mwenumu tawe. Sichiva lihunga ya majungu lihunyaa vatamanu na